Taim a koa to nai ma po kain taim voa veni, ene noma pa vui ei kokoma pene kora to u tsene vama topo a ma tsi ar voa veni ega inu, butara tsiako ta inu na upas ko kua tsino, taim tsene kes mate kas nu, o kua to tete nor tete nor ka, tete nor pa inu peor va upas vamatopo o mio kokomana, pa tsor tata nor a moni, tata nor a moni ge ar vati nor. Kes vamatopo na rior, kene tsino, taim tsene mate kas a rior, te nor ma ar te nor pa inu va upas te nor pa tsi ar vati, te nor pa tsi ar vati nene tsiako, ka rior voa veni. Mona kokomona pene kora. Paia kokomana vei, tsiako a inu. Mio kokomana, tsiako tatsi ar tsa vate voa naveni, sivoi pene, pa tenu va tsiaka ka noma ka onoto ehe pane vuei ma ar buar veri to nanao nor ma. Pa tso tavuts en, pa tso kita tavuts. Kokomana pene vei nene vatavuts nu. Oyia rova kora, a ma ar buar veri nene vets nu. Kokomana po sowun krisma to nanao nor ma ene tsa kuu kavatavuts ai ma ar buar veri, kora butara ta tsiako ta inu vanta mata uas. Tsiako upas a ar tete po kua, ko kua tsino tenor. Vamatatopo o family, oyia ma bero ar mene reri pa tsiako sopo po savun krisma to nanao nor ma ka ma ar buar veri kora to tenor po kokomana pene nene vamatopo voa nu veni stat po taim vi ka nao. Novo po taim vi ka nao, ene to vamatopo voa nuveni ene kora tsa vamotopoi pa ar tsene a iso po kua, kene tsino mate kas arior kor te omoto nor. Via rova kora.